﻿Ta shaƙƙi sholom shinna shubishi ti shiƙƙno, sholomi ɗaƙam a ɗoim shinna minji nin shubim, kpar-kpatim, ƙiji ɗiji wushina shinna chiji, ɓaaji nima shiƙo kotto ɗoji ning chui ƙomvorom tuupa ning chui ɓokra fu'nge, ɓaaji nima minji shu boƙramon na ta chuwanim, nima ɓanuƙo ayi wala ta ii ta anɗonom na ta chuwanim, sholom shinna ƙan te shoɓani pang ƙijimoi sholomi ɗaakam mashi wanneno ya ɓongno mandi ni ta shopani gbuɗe ti shiƙno mandi ni ta shobani laƙƙiɗiu ti shiƙino mauni ɓong'i awalam shiɗam minjire ma shi ɓog'i a walam na ta shopani waara shaƙƙi ninyam ni ta shobani waro ƙuuri kiji shi ɗiyannomo shooje shopammo shir shiƙ nommo wo sho fuyo munmo menan ya ɓongno nin shutumo teje wu sho fuyo nimari piri ya shaƙƙi ninya waaro shaƙƙi ninya ɗoƙro nin shubi ma sha menan ya ɓongno ɗokro mipen nishoƙo ning waron yashaki ninya, ninyan ninƙuna, sho peleu ninƙina ninƙino mandi sha pamunummo penuƙo pirani sholomo yiƙon waala ti shiƙƙi ning ndang luun foƙ roccono tuƙu minjire nin shubi ti shikno ma shine shoƙƙo ninya ar niƙanim nari ƙumbiɗi shobani wara shaƙƙi ninyam nira shubu minje wu foƙ ƙuno nindi ɗi yiddi yon ta shuran-shuran ƙa te yindang nin waro ƙuuri ninwa yirun foora ƙuri, ma we shi ninya ar niƙanim ti shiƙnom na shani nari shadani nin shubini nima ɓaonu ƙo ayino walam ti shuknom nira shadani nim yun kunƙu kelangƙu pidi manni ɗaƙiliji sholomi an tondi mandi tondi ayishi walam ke ma munko tondi ƙa piliƙo we shin ɓang ƙan shin wala kan tan tondi, an tonɗi ma daƙƙuluƙo kari shobanim kar yuwala ti shiƙƙom.